<hesitation> Ny fahaiza-magnano <hesitation> tokony agnananà sefo <hesitation> mahay mahandro raika: reheva izy a <hesitation> aminà tragno fisakafoagnana lafo be regny a: tokony hoe voalohany alongany izy a madio a, de <hesitation> mahay mahandro izy a, karazagna hanina jiaby io a tokony hainy aby si a igny a, <hesitation> de magnana fahalakilakiana zany izy hoe tokony agnatin'ny fotoana karahan'zao agnanovako an'zao.